Arakaraka satria ohatry zany za samby tanora gny miaraky magnano fanao a- ady hevitry, dia apetrake mahasamby tanora, fa raha ohatry samy olom-be ohatry hoe olom-be miady hevitra aminao, apetrakinao koa hoe maha olom-be fa sy hitovy mihisy e miady hevitra ame olom-be izy ame miady hevitra ame samby tanora